अब दैनिक रुपमे कैहदेउ मेलमेलके खाना खैति रहबो नै । कबु दार, भात, तेना खैबो कबु अपन समुदायिक कैहदेउ परम्परागत <hesitation> खाना खैबो । माड होइल, मिसौला होइल, अन्दिक भात होइल अइसने करके गुल्थि होइल, पक्कि रोटी, कचरिया, धोंधा, ढिक्रि लगायतके परम्परागत चिज फे खैति रहबो । अइसने करके कबु कबु घरति बाहिर जिबो कहलेतिति उहि घरति बाहिर जाके तमान मेलके खाना खैबो । म:म होइल, अइसने करले काचिकहतियाँ ढिंडो होइल, तौ जाके कोदोक रोटी होइल आउ जाके चुकौनी होइल, लाफिङ्ग होइल आउ मेरमेरके चिज खैति रहबो नै । तौ जाके अब सक्कु चिज पकाइ अइता कहना <noise> बात नाइ है । अपन परम्परागत चिज ते कैहदेउ देख, सुनके कैहदेउ जन्बो थोरि थोरि पकाइ नाइ जन्बो कहलेति पकैना तौर तरिका ते जन्बो मुल इ घर ति बाहिर जिबो तमान समुदायके मनैं अपन अपन तरिका लैके नयाँ नयाँ मेरके होटेल उटेलमे पकैले रखैतियाँ खैना । उ चिजभर पकैना कैहदेउ <hesitation> अक्किल ना है । जइसे कैहदेउ ढिंडो कैसे पकैतियाँ, सेल रोटी कैसे पकैतियाँ, म:म कैसे पकैतियाँ । खैनत खैबो मिठ लगता मुल उ कैसे पकैतियाँ कहिके पता नाइ हे मुल उ मै सिखे चहतुँ का । उ कैसे पकैतियाँ कहना सिख्‍नाभर मोर रहर है का तहिमारे उ कैसे पकैतियाँ मै नाइ जनले हौं मुल सिख्‍नाभर चहतुँ।